Wo sɔwɔɔ̀ wuŋ, wo sɔwɔɔ̀, wò gbile jɔɔ, wò yaȧ yilì naanȧȧŋ, maŋ tòmò ɓùɔ, maŋ tòmò ɓùɔ, sèè muŋ gò gùùlȧ maŋ saŋ kò ɓù wii, wo sɔwɔɔ̀ gèùm ɓùɔ sìwè, wò pɔɔ̀ jɔɔɛ̀, mùŋ gò nɔŋ kìlìȧ saŋ ɓùɔ wò pɔɔ̀ìŋ, wo yilì wɛɛ̀ wuŋ wò jɔ̀ȧ jèwì, e dùùm mɔ̀ɛ̀ kuwo wo fè jiwiè, tiŋ nȧŋ yaȧ wo juòɔ, wo juòɔ dùùm kuwo fè jiwiè, wò yaȧ dè sùȧ wo tɔ̀àŋ saa, wò yɛmɛ̀ sie woiŋ ɓemè woiŋ hòȧ jèwì, sèè zȧ gbìliì wo sèè wò yaȧ jawaȧ kɔɔ, wò yaà maŋ hɔ̀ȧaŋ mȧŋ sùȧ, wò yaȧ kɔɔyɛ wo ɓèmè gbȧlȧa, wò dele gbȧlȧa, sèè wo nɔ̀ŋ jawaȧ kɔɔ maŋ deè kpuukpùù yaȧa wò ɓemàŋ wuŋ wouŋ kòȧ jèwì, fòfoo kȧ yɛ̀mɛ̀ nyùùŋ kȧ yɛi jèè sìe ȧŋ tòmȧŋ juò ȧuŋ gè wɔŋ nyììɔŋ sùȧ, maŋ deè fȧȧ maŋ ɓɔmɓɔ bila, wò naŋ kòmò wò naŋ gɔ̀ȧȧ aŋ jɔ̀ȧuŋ nyȧŋ diɛŋ, kȧ yɛ̀mɛ̀ juò, yɛ̀ì nɔŋ sɔwɔ wuŋ pɛɛ yaȧ, wò pɔɔ̀ jɔɔɛ̀, wo sɔwɔɔ̀ wuŋ jouŋ sìeɛ̀ lii wò pɔɔ̀ jɔɔ wò ya nɔŋ nɛ̀ŋ wo yilì wo nɔŋ wò yaȧ ɓieɛ̀ sùȧ wò yaȧ nɛ̀ŋ pɔ̀ɔ̀ jɔɔ, fòfoo wuŋ sèè maŋ nɔŋ tòmò ɓùɔ, muŋ gò hɔ̀pȧ kèè ɓùɔ wuŋ, maaŋ kìlìȧ maŋ saŋ maŋ yɛi nɔŋ dangè, nyɛ̀iŋ sɔwɔɔ̀ nȧŋ hɛ̀ɛ̀ wuŋ, sèè muŋ. gò sie kila, wò donȧuŋ gè ɓùɔ sìwè, wuŋ jouŋ tòmo lii. Soo wo biliɔ̀ wuŋ, wo biliɔ̀ wuŋ wò yaȧ nɛ̀ŋ kùwȧ <hesitation> ɓɛ̀ lɛɛ̀, wuŋ nȧŋ kuwo aŋ dɛ̀ɛ̀ nyaŋ, wo biliɔ̀ nȧŋ kuwo dɛ̀ɛ̀ nyaŋ, dùùm mɔɛ kuwo fè jiwiè, ɓɛ̀ gbiŋ dɛ̀ɛ̀ yaȧa wò donȧŋ chassiŋ wò donȧuŋ kùwò. Wo sunɔ̀ɔŋ wò jiwiȧ, kɛɛ ɓɛ̀i hììŋ yaȧi nyùùŋ naŋ hòyè wò yaȧ kɔɔyɛ wo kȧmè hinìuŋ nɛ̀ woiŋ koȧ weiŋ gbìlȧ.